Tamatawa dosa ngengese di lau em'o, di lau <hesitation> mole anesa <hesitation> di lau <hesitation> mo dekas. Amau loko le manat tawakela pai, nelu selepta eidipu pedip kaikai dewake wai le mau le puhai natama tanese di lau <hesitation> deka. Tama ta akui se atai amau ini haimu alo le, pamu alo le haimu ne nanaka o'le amau le nema taktuka a'ele niama na tesade asuluku selepte eilu made. Amau anema taktuka asupu wai lena pua hai enu tua dane na wahana welni han oimi payese nama tuka mana te esusua lo <hesitation> man hile deselep te esusua le. Senama aho nia <hesitation> ini hapiyasa yowo aloka wae lepu hai e'anea eno tua e'anea re.